E ejtja nashta pak m’kujtohet si ditë <hesitation> ma e kapshme. <hesitation> ma kujton fundin e shkollës ose kohën para orës t’fundit msimore kur krejt bohemi gati me shku n’shpi. <hesitation> osht ditë pozitive se e din që nesër vjen e premtja edhe e din që e premtja osht dita e fundit e punës, o dita e fundit e shkollës, masanej e ki pushim.